Yakshanba kuni menga dam olish, o'z-o'zini baholash va kelgusi haftaga tayyorgarlik bilan bog'liq. Bu kun ko'pchilik uchun oilaviy vaqt va tinchlanish imkoniyatidir. Yakshanbani ko'rganimda, kitob o'qish va tabiatda yurish haqida o'ylayman.